Eewa, otshimaliwa hatsho lel a ngeno ndaala okutya atshi kupe ombili, otshimaliwa tsho yene hatsho hatshi gandja ombili komuntu nenge tshina oku kupa ombili, maala iinima mbi to vulu okulongitha nayo otshimaliwa otayi kupe ombili, ngaashi nokuli nge owuna otshimaliwa oto vulu okulanda iinima yohe mbi waala, iinima yohe ne mbi waala iinima mbi hayi kweetele ombili, maala shono ondaala okutya otshimaliwa thimbo limwe atshi vulu oku kupa ombili, maala omathimbo gamwe atshi vulu oku teya po ombili hohe, shaashi ngeenge onda tala nawa, aantu mba yena iimaliwa oyindji yindji yindji yindji, ombili muyo ka himo lela, nomuntu ito kotha noku kotha shaashi kombaanga hohe okuna eemiliona, owaalaike ngeno mbela oto kalanda <hesitation> katshi gandja ombili lela momukalongo, ashike ondaala okutya, otshimaliwa hatsho lela hatshiku landele ombili, ombili ohahi yapo miinima mbi wa pumbwa okulongitha otshimaliwa mutsho, <hesitation> otshimaliwa, nande okuli ngeenge owu hole nande okuli okulya olushi, ndele owuna otshimaliwa okulanda olushi ndele ohatshi kupe ombili. olushe ne ndono olo ne talu kupe ombili shaashi otshiima tshimwe woole, ngweye otshimaliwa owetshi longitha momukalo ngoka woole, otshiima shino ondaala oku tsheeleka sho anditi otshimaliwa hatsho lela hatshi kupe ombilii Ondaala oku tsheeleka nokutya otwaadha pena omuntu gumwe ena otshimaliwa, nagumwe kena otshimaliwa, maala ngukena otshimaliwa gumwe oto mwaadha ena ombili, ena ombili hivulithe nohaangu ena otshimaliwa, shaashi ngweena otshimaliwa olundji oamdhilaadhilo gohe shaa thimbo oga kundu kidhwa ike kutya aye ngula andika landa tshike, nuundjolowele otawu zipo ike shaashi shaathimbo otwiipula ike, maala mba kayena iimaliwa oyena ike ombili hoko mwenyo nande nee otshimaliwa <hesitation> oha tshiyapo, kayi ngeno hatshi yapo nuudhigu maala nande ngeno oha mono ike nande uuyovi we wuli utano, otshimaliwa shono otahsimu gwanene ike, ndee mba ngaa haya mono iimaliwa oyindji, ombili hawo, ondetshi koneka ngaa, otshiima ngaa tshimwe ndetshi koneka momidhingoloko dhetu, ngaye pungaye mwene ondi wete kutya otshimaliwa hatsho lela tshoku kweetela ombili, maala sho honingi notshimaliwa ostho tatshi kweetele ombili shaashi otshimaliwa oho tshi longitha okulanda iinima mbyoka tayi kuuvitha nawa. Ndee tandi gwedhako wo natango kutya, otshimaliwa ohatshi vulu okulanda iinima mbyoka hayi vulu okuteya gulapo nenge okuyonagulapo onkalamwenyo homuntu, otshi holelwa ongaashi kutya omuntu gumwe okuna otshimaliwa tshili, maala otshimaliwa shono ohatshi longithwa ike momalovu, okulanda ike omalovu, ngano ne olutu lohe keethimbo otalu pewa ike omalovu, to teyapo iitungithi yohe yolutu, naakwaita yohe yolutu oto mono ike itaya vulu okulonga, itaya vulu we oku ku kwathela. <hesitation> aakwaita yohe yolutu, mboka itaya vulu oku kala taya lwitha oku- oku- em'kithi dho tadhi yamo, nge nee tonu, otshimaliwa otshina iilanduli oyindji iiwinayi, nge tonu otshimaliwa oto tshi longitha ike mokunwa, okutya otshimaliwa tshohe nge otsha pupo ndele owa pikwa komalovu, oto vulu okuha meendjo, ngweye natango shi toka mona otshimaliwa tofutu ngweye to kalya eendjo, thimbo limwe natango otshimaliwa ohatshi eta uuwinayi, otshina iilanduli iiwinayi ngaashi mbyo, okunwa nee omalovu natango uundjolowele wohe otawu tekapo, tokala ike omunti gowala, omathimbo gamwe nokuli, thimbo limwe nokuli ngele iilonga oto kanitha iilonga shaashi oto lala wanwa uunene omalovu wa pikwa komalovu uunene, ndee to kala ino penduka wuhe, keshe ethimbo ongweye ike ito hi kiilonga pethimbo, mwene gwiilonga yeni ta kala ngaa tiipula kutya ano otshikwatshike keethimbo, ndele to kanitha iilonga yohe, otshimaliwa otshina lela iilanduli iiwinayi, tsho otsho ne tanditi omathimbo gamwe ohatshi kuthapo ombili homuntu, shaashi ngashi ngano omathimbo gamwe oto kiihadha nande okuli omeedholongo shaashi owanwa tsha pitilila nayi, toli, toyaka po iinima yaantu, wuli meendjo, ngwee toka kala kutshi kutya otodhi futu ngiini shaashi imaliwa oya pwapo, to kiihadha ne wuli nande omeedholongo, miinima yili nga, otshimaliwa ohatshi kuthapo lela ombili homuntu omathimbo gamwe.